Ñy toetsy ny ñ'andro a Tailandy ao: Misy ñy toetsy ny ñ'andro torôpikaly, mafana ñ'andro, tsy misy ñy tsiotsioke, tsy misy ñy nintsinintsy, manahakany ñ'izay ñy fizaràny ñy vanimpotoa ndrozy ao, misy ñy fotoa mafana ro maiky ñy tane, misy koa ñy fotoany ñ'ora, misy ñy fotoany ñy nintse ro malemilemy avao ñy toe.